Ada'aña ka elegir ndiuuxi porque nii ka'ana ndeeveetnii ja luchi io fielxi vilu jiaa tiuku io cochinoxi ka'a ta ayiivi pero tna'a ja vilu jiaa io sentimientoxi tiuku para mí.